Eska kuchiri, kuchat esikiri, tino ton matto, من ال_tinon kaila ton, bidayat bahara ton, nihayat baharka daifani, kuchosa juu shortig mana kedeka golleda, tani wida kucha widkesu.